तन त मैते सभी जानवरों की गंध अच्छी लगदि लेकिन, हां जब मैं गुप्तकाशी अपणां गौं मां रौंदू। त जब तौ गुलदार ऊंद त ते पर एक अजीब सी गंध जन-जन कांबल फुकण्डें बास जन सी ऊंदी। तेते किर्याणं बास ब्वोल्न हमरा यौ। त तमण्यें बास ऊंदी ते पर। मैते स्या गंध बिल्कुल भी अच्छी नि लगदी। अर दूसरू..एक बार मैं बैंगलोर छो गयूं, तो मैं गयूं छो चिड़ियाघर मां, तौ मैन द्येखि छो दरियाई घोड़ा। ते पर बे भी भौत ही भयानक गंध छे ऊंणीं। यी द्वी ही जानवर मेते यन लगदन जूं पर बे गंध ऊंदी।